Nga def ci paan ba, nga xooj ko bam kii, nga defaat ci paan ba, hut saabu yaa ngee fete pat bee nee bam jeex. Su ko defee, suñ defee ñu layandiwaat ko, fetewaat ko bam set, nga def defaat layandi, nga layandi ko, nga nga weer.